एबे खगहावा क सिङहवा भेलिक फाइदाक बात कर्ले जौत कुन्हु दोसर जनवार बाघ भेल, चितुवा भेल, दोसरे दोसरे जनोरवा ओकरके मारे छुटसाइ जौत खगहावा क सिङहवा छिदुकार हसइ । उहे छिदुकारी सिङहवसे दोसरी दोसरी जनावोरके सबह उहो मारे छुटसिय नाहि । हसे दोसरे दोसरे जनोरवा डरे भगसाइ नाही । उहे एपने बचाउके तहिय देउन कही छिदुकारी सिङहवा काम लगोसिय ।